اسألوو اقلو اشون روتين حياتك اليومي؟ اشون تقضي يومك من اول ماتقعد الصبح لحد ما تنام ؟- ووقبل من كنت صغيغ كنت تحلم تصل للي وصلتو اليوم؟